Mizaha fampisehoan̈a faran̈y tiako e, amin̈'in̈y an̈ao afaka mba mitsinjatsinjaka miaraka amin̈olo àby, man̈ano raha mamparavoravo an-ten̈a, ten̈a tiako ndraiky mizaha fampisehoan̈a àby in̈y sirtoa avy amy mpan̈akanto faran̈y tian̈ao in̈y an̈ao, ten̈a tiako.